﻿जस्या कि अपनो प्रश्न है कई गाय अर बकरा अपना मालिक अ पहचान सके तो इको उतर है हा। गाय अर बकरा अपना मालिक है पहचान सके। क्योंकि जस्यो <hesitation> जानवर रे तो भले ही वु अपनो कसोई भी मालिक हो क्योंकि मालिक ऊँके कानने चारों लावे। ऊँक कानने पत्या तोडबा जावे। तो वु ऊँको पेट भरे मालिक। तो जरूरी है स्वभाविक बात है की उनी ये पहचान ही लेगा। जब भी वु उने घेरे तो वे ऊँ के हिसाब से ही खेता मे चाले काम करे अनांग उनांग भागे नि। जसो मालिक उने सिखा वे उसो ही वे सीखे। तो यो मालिक के प्रति उनको प्रेम भी प्रदर्शित करे। के वे उनके काम आवे अर मालिक उनके कानने चारो लावे उनके कान ने रेबा मेलबा की व्यवस्था करे तो यो वाकई मे एक बहुत बडीआ प्रेम दोई के बीच मे रेवे।